साल में कईयन घटनाव मुद्धा सामने आयील हलेज़े। जिसे कि भारत के कन्नाडा से यूरिनियम के पहला खेप मिलेल हलेजे। राम मंदीर मुद्धा गरम होगील हलेजे। योग के बारे में खुब चर्चा होगील हलेजे। महणाई से लोग परसान होगील हलेजे। बीफ के लेकर भी विबाद होगील हलेजे। <hesitation> असहिन सनूता के गुंज सुनाई देले हलेजे। अव मैगी पर भी सवाल उठल हलेजे। साल में से कईयन यादे <hesitation> जुडल हलेजे।